मी चलप पेक्श्या धावांग वैतलाय किद्याक तर चलोन तुजां अंगार खूप उसरा परिणाम जाता त्या व्यायमाचो आनि तेत तर तू धावलय जाल्या तितून रोकडोत फराक पड़ता आमचा अंगार। मात धावताना तुका खूप धोको आसा तुका सगळी वाट आनि पाया कडे धावताना बगून दवचा पड़ता ना जाल्या तुका पडोंग जातला आनि जीवाक त्रास जाव शकता।